<hesitation> Martay izay moa zay fiantsoana aminay "martin" fa ny fomba fi- ankapobe ny fitenin'olo anazy moa zany martay, de voro zay atao hoe voro atao mpanjaka tsy azo vono voro io. De lokony maintimainty izy, zany hoe afaky mangala tahaky feom-boro zany izy, ny tanjony amin'igny zany mba tsy hamoan'ny biby azy na koa mety hoe fitaky, izay zany ny tanjony amin'igny.